Ana wooɗi. So tawii leydi ɗo ngonɗaa ɗoo yo demokarasi, so a wotaayi tan a heɓataa mo njiɗɗaa oo laamoo. Nden non wotugol ana haani. Ɗun ɓuri du. Sabii aɗe yiɗi neɗɗo laamoo, waajibi so wanaa ngotanaa ɗun. Eey.